الألعاب اللي كانت ساكتة طول الوجت فجأة اتكلمت، جالت للطفل إنها من عالم ثاني وإنها محتاجة مساعدته عشان تنجذ عالم الألعاب من خطرٍ كبير، الطفل وافج وبدأ مغامرة خطيرة وكان لازم يثبت شجاعته وذكاءه عشان ينجح ويطلع من اللعبة.